<hesitation> Te guu togar, te guu togar uchi en uso pay guce tej te chiji gu te chiji guu togar tej este te jate guu te jamo guu cab ca peca tiempo pes tej te tatlooc une pi pi cogrosido te chiji guu y tec este tec este guu togar te og anjtpo anilo guu teb ja yaquja miyepompo ya otro mudda an teb te guu carga este ca ca chijguu cab este cuando cheshajapa o cuando une tapa cab ca jate you oyquepa jate guu jucpa pes ca peca tiempo cuando ca chij guu este cheshajapa o te guu cheshajapa casi way cootgosucco. Tec geipi este cootgosucapam tumo porque copocatocuscupa nete te copocatocuscupa por ejemplo ogej bng tej tumo tej toc tej toc itsugu tej bng wadyopa pero cuando bng wadyopa te guu mas de enga gupa mas de enga gupa tesa ming gempa este oge togar b wad por tigot ej wesajpa tesa le yomoypa b waso entonces costumbre de yujii de te cumcy este pes te guu wat wadrihuco casi wan anilo muddo para que en wadyoo. Solamente pues bg este tio modd ug cogosetsucpa que ca guo gu cogosetsucpa odd ispocpa ca guo ellchu ca guois bg wejaypa bg wejaypa wongdo bg yacosupaam age ajpaduypa wongdo tej cosh eshj, ehjpa y ca guo pan t comeypa t wongdo tesa enga atopa pon is cospa pon is giwvejaypa si tej guo ca guo jujuo bm wejaypa ca guo tesa guo gete tsame noctojopa mongtolcopa t gomajapa mogotaco bshi go mid bg chipa cab ca guo ellchu pero este guo tesa mongospa cab te toscajopa tanjugo tesa mongospa guo togar pero jec te guo togay t es oy itsucpapo tej ca wojo guo ca totsoc wot guo este mas de cogosetsucpa te ca totsoc wojo cab damjotoscopa pues cab bg cydalsucpaj ca este cojum shidjopa bj shidjopa bj wojo yacchisucpa t pueste guo pues mj estimatsucpa por que cungo wom estimatsucpa le wom wong tadechiwo le guo msuspa entonces cosa coeste pon is pon is cmsusopa pon is wa atendetsocco pero te gu ngcpj atendetsoccj togo tej jente este gojte que que est gojay istuto copeca cab bj ajtlpa cujdadu bj ot loc toscajucpa oy wadojshucpa oj cuj sopasjshucpa t pajajucpa ca cuj.